na ka medicamento loi <hesitation> tox tardu chin na vaporu <noise> tardo chena nadika gax <noise> ne nisa ne diti ne kapumeto mail ta kabinia kwe na lei durkan llichi knawa loi ni ma o nax par ka resfriado mattna ta pastilla maper doctox xna' diika' desenfriolito